السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أني جديد في المنطجة هُنا وأحتاج إني أروح لأجرب مركز شرطة في المنطجة، لذلك هل ممكن من بعد إذنك تجول لي كيف أروح لأجرب مركز شرطة؟ وأكون ممنون لك يا أخوي على مساعدتك.